Qtaquiij ju, ju xab', para que así tqxe' bien wuq wi', qxe' wuq wi' a veces et nim wuq wi' qya'n a veces chi che qui y'a rech ttz'uk'wa rib', qxe' tsuk'a rib' wuq wi' va, reuk' xab' bien tqxe' xab' re', ajk'ori' k'o crema pues qyok chi qii nuch' crema qxe' qwi', qxe' qwi' todo bien par que k kanaj calidad wuq wi' va, qya'n, kir kayjok rib' jun pjun espejo, kir kayjok bien peinado a veces ki' kayok wnaq chi', chij jun va, pero are' ri' ri xab' k'o rchek, k'o rchek, kk'ob'ik jun kchuknik para uno, todo ixoq, todo ajk'ob', ajk'ori' kchuknik ju xab' kpee kchuknik, qxe' wuq wi', qxe' wuq wi' kkanaj calidad